Chorshanba menga o'rtacha natijalar va davomiylik bilan bog'liq. Bu kun ko'pchilik uchun haftaning o'rtasi, shuning uchun u ish jarayonining davom etishi va yangi rejalarning amalga oshirilishi bilan bog'liq.